﻿ikiman <hesitation> tiinanwamso wubo wu ba tədya kəman iidək əlwek sənkafamso kak kazaren dak kag dəmanən, daten tala wuzgacəm, amma iinayək əlweemso kag gomnatin taraiyya jaa du rifanmcənotku, wu ba tədya, kəman sosaiyya, yaykən manyəman jap japa za aca alwek sənkafan kəma buhun gumokwan gumo vadi. kwaci əlwewu dalilik əlwek kəzərəmcotku əmdan ja diiwa <hesitation> kareg əlwen kag zamanən, yyakən masinamsəno kag əzgəmən sənkafau, masinamsa no kag əlwan amu, traktom cəno kak pəmak pangaliw, talla gada alwemso kaykəzərenəmso kag zaman <noise> gomntati da nee diiwa, kwaci dən <hesitation> siyangwamso kak siyan, daten wuzga siyan ii danka wuzga kare karek siyan davaiyyam, amma tənayay kən <hesitation> gomnati dane har va pakpee əmdanəngwa karen, karek siyan, ənjan mirimirin ənja kalən ənjak tarun tala əmda vabdau əmda va pakpeewa gadan wajləmə siyan 3mco daa dək tədya kəman huwa agawa kwaci har <hesitation> wu kata gama barba, mayatkuwa gama əmtu iidan wujərəmsəno, ﻿datan tinangwa hayamma, dəmanən nabe za əmdan kalma awu na, daci wujəru kan əlwan zaman əmco, ya ya jlədag boholo, gə jlədə boholən na əmdan pakpəpuu <hesitation> injəmək bayin, əmdan pakpiiwa talla adhamco gomnati a pakpewa injənək bayin dək payipan da baliwa takin, talla akci əmdotku jaa diwa tədiya kəman bem be təna har askuniwa <hesitation> wu kata gama tiinangwa gama wuskwaku gama wujarangwa gama əskwanu, mayatkuwa gam a əmtu to əmcho atə ne tədya kəman bem be wu bo adə wujərəm so kan əlwek zamanəmco kwaci talla əmdootku, jlamiwan gomnati gomnatəmco atə ne dakwte əlwek zamaninco bem be əmda va kootala mama rifan, rifanəmcəno əmdan da baliwa imjimamen, injəmən, əmda da pakpiwa bəfək takin gumava ran sərən sərən, əmdan da pakpi wa kargunək peshi, əmdan tala pakpiwa tala əmdootku, jaa dən gomnati, gadə gomnatəm kwaya ya səgu adan na gaba gaba ga jlama əlwemso wakata gama sosaiyya gama <hesitation> mayat kuwa gama damta məna nanuwam kwaya, kai, da dan was ii wahalan bem be waunaw atu huwa məna gaskwaləm, to gada gomnati əffawo, da nee diwa ainəfək əlwemso kag zamanəmso shine wa bə tədya kəmaco təm har bem be təna har, ﻿yaikan manyəmən jap japa aməsək babaren. aməsəg əlwek sənkafan aci da masa babəran aci damasa babəran na aci damə əlwewna aci va jləmən acaban dən babərau, tala əmcotku daa dən tədya kəmamco kan əlwek zamanəmco jaa diwa gomnatək taraiiya nigeria kwaci əncani təna gakfe va məsək keke napep tala məsa keke napepəmsənotku tala jaa du gadan əlwemso kawa kak sənkagamco kag zama məmso gə jləma əlwen na gə ba buhun gumokwan na daci gi dək miyanan gadə dəg bewadə, ya məsədu keke napep ko kuma ya məsayidu. babəranyi na ga jləmədu acabatki əmdau gakfe tənu valbəcak tinak cajin, gə jləmə əlweg sənkafayi na gə dəhdə na galbəcə cinək cajin, na gi va jləmək cajin na əmda vagmagi tala təna ikonomitkuwa kwaci <hesitation> tədya kəmat kuwa əskwanu, yay kən manyamon təna kata jləma əlwemso na ajləmək patlan, aməsəg karek patlatkək ci dan adatkəkci, təmma yana ma əmdu gadə da masigəm ko kuma afanyi da masigi, yalman maduwat ki tala gəkfəna yaykan əngugongwa tala əlmak dəhan, amma təna gəkfi kawetənəngwa na əmco kak kəgən na, əmco yaykan kak səməntin to kak səmantamcənotka jaa dək tədyə kəman bem be əmdan jaa diwa kan əlweg sənkafamco. gə luuyəna gaba tagdooyi na galməngwai, ﻿har ya məsayik solan na ga dahwingwai iisku, gamase talbijin ga dahwi tala əmco tədya kəmamco jaa dən atu gədan na jaa du təna tinangwa yay kən mamyəmən jap japa za kwaci aci bərba aci dən bek bəbaran kwan bəbəran sərən əngwan gad geeka keke naeepangwan gadə matan, yaykan əmdan masa motan yaykən əmdən va dəbdag vanjnan motan dəg damən tala mota in cənotku tala gadag əlwengwamso kan kəzərəmso əlweg sənkafamso kwaci tata dalili jlamətəg dalilək federal gomman jaa duwa əlwem so mama rəfan da jlamiwa kwaci əlwemso kan alkama gomnati da baliiwa sadan da baliiwa sadan.